gott kvöld og velkomin í kiljuna það eru sterkar og miklar konur sem eru hér í þættinum

Vilborg Davíðsdóttir er að klára þríleik sinn um Auði djúpúðgu við förum með henni vestur í Dali Bandaríkjamaður ættuð frá Súdan ung kona sem flytur ljóð af munni fram af ótrúlegri innlifun erum hér með verðlaunahafa Tómasar Guðmundssonar Jónas Reynir Gunnarsson fær verðlaunin fyrir ljóðabók en hann er líka að gefa út skáldsögu á sama tíma dálítið óvenjulegt að byrja ég segi ekki kannski byrja

með þessum hætti en hann hann kemur þarna inn með miklum krafti en við erum hérna með Sunnu Dís og Þorgeir Tryggvason eigum við ekki að byrja hér á einum af okkar stóru mjög virtu höfundum Kristínu Ómarsdóttur köngulær í sýningargluggum þetta er ljóðabók náttúrulega ofboðslega flott útgáfa eins og er yfirleitt hjá Kristínu hún kann það líka vel en en kveðskapurinn er einstakur

sko ég ætla nú bara að segja það að við fáum stundum í þessum skammti hérna fyrir þessa ágætu hætti þá er ein ljóðabók með og

er stundum ákveðin hvíld í því þegar við erum að lesa fyrir þáttinn maður les ljóðabækur öðruvísi og svona engin hvíld í þessari ljóðabók ég hefði vel getað varið öllum mínum tíma í bara ljóðin hennar Kristínar og talað um þau þetta er Kristín alveg eins og við þekkjum hana og hún er svo skemmtileg og það er svo mikil leikgleði í tungumálinu að hvert einasta ljóð kemur manni einhvern veginn á óvart reynir á mann er fyndið spennandi frumlegt og svo ferskt alltaf

ég skil eiginlega ekki alveg hvernig hvernig hún er alltaf svona á sinni hvað áttundu ljóðabók alvarlegur undirtónn í ljóðunum þrátt fyrir alla þessa leikgleði hún er svona að deila kannski á valdið yfirvaldið hún ákallar herra dómara ansi oft í svona endurteknum stefjum

sem kemur aftur og aftur

sem dæmi og svona ég fór að brjóta upp á síðurnar aðeins í minni bók þó maður eigi kannski ekki að gera það til þess að geta gripið í og tekið dæmi og nú er bókin mín eins og harmonikka

þannig að ég get hvergi einhver viska reynsla hvaða orð maður á að velja já þetta er ofboðslega þéttur vefur af línum sem svona mjög mikil notkun á endurtekningum sem hljómar stundum eins og eins og söngtextar sérstaklega kannski í ljóði sem heitir held ég söngur söngur þar sem þar sem að tónfallið er eiginlega svona eins og í blús og þar koma orðin stykki fingur fyrir hvað eftir annað sem einhvern

veginn vakti aftur upp hugsanir um Sigurð Pálsson og hvernig Rolling er allt í einu orðin miðlæg í íslenskri ljóðlist lengi vel sko fyrstu tveir kaflarnir þá leið mér eins og ég

heimi þar sem allir væru

eins og það væri verið að taka fólk í sundur og setja það saman aftur en þetta er alveg feikilega magnaður vefur af óræðni og krafti

þarna einhvern veginn alveg heilan heim sko þrátt fyrir þetta eru ekki auðveld ljóð

allt voðalega auðskilið og þú ert bara svona búin að ná þessu þetta verður aldrei erfitt eða leiðinlegt heldur

glitrar allt saman þá er það Guðmundur Brynjólfsson

hann hefur verið nokkuð mikilvirkur undanfarið

kom út það fjallaði um ja einhvers konar stríð í einhvers konar

óhugguleg bók inn í svona hugarheim morðingja þetta er

þetta er svona eiginlega það sem var kallað ungur maður á lausum kili já ungur maður á lausum kili Brynjar sem kemur og sækir hann

í staðinn fyrir að keyra hann heim þá keyrir hann hann hringinn um landið og svona nánast til að ala hann upp og svona hrista í takt við samfélagið og koma honum aftur í gang þeir fara í svona för leita að einhverju leita að fegurðinni ástinni leita að tilganginum og sættast við þessa sorg

gerist í leiðinni fáum við svona einhvers konar á Íslandi í dag það er alveg hræðilega fyndinn kafli þar sem þeir lenda inn á einhverjum borgarafundi í sveit þar sem er talað um einhverja

í Reykjavík alveg fer alveg á kostum

og svona mjög persónulega sérstaka og skemmtilega sýn á umhverfi sitt og og í því búa styrkleikar bókarinnar mér finnst hún örlítið of of

gullkornum sem að samferðamenn Brynjars eru að deila með honum en þegar hann heldur sig við það að lýsa heiminum í kringum Brynjar þá finnst mér hún bráðskemmtileg og bara gagnleg mynd af okkar á að vera nútíminn og ég veit að þú efast um Sunna að þetta sé

sko ég tengdi ekki við hann Brynjar þennan tuttugu og þriggja ára karlmann úr samtímanum af því mér bara fannst hann ekki tilheyra þessum tíma mér fannst að sagan hefði átt að gerast fyrir tuttugu árum þá hefði þetta verið fínt já þegar við Guðmundur Brynjólfsson vorum ungir menn þín orð já það var eitthvað sem hamlaði mér þar því ég bara keypti hann ekki alveg sem trúverðuga trúverðuga persónu að því leyti mér fannst hann líka sem tengist kannski þessu að þetta verða svolítið miklar ræður þarna þeirra

í bílnum mér fannst hann kannski aðeins of passífur bara það er þarna þessu er stillt upp sem

glataðri ást einu af því sem er að hrjá hann og mér fannst einhvern veginn úrlausnin á því bara svona slysast í fangið á honum þú ert hrifnari en Sunna heyrist mér já ég er alveg sammála um þessa ágalla þeir bara trufluðu mig ekki neitt það truflaði mig ekki neitt að þessi maður er aðeins líkari mér og Guðmundi heldur en mögulega tuttugu og þriggja ára gamalli svolítið ólíkt henni Arngunni sem var að skrifa um fólk á þessu reki hún skrifar líka um tuttugu og þriggja ára aðalpersónu sem fer hringferð í kringum landið og mér finnst hún gera það svo listilega vel og fanga einhvern veginn þessa kynslóð algerlega og það finnst

mér hann Brynjar ekki vera sennilega finnst mér bara miðaldra fólk skemmtilegra heldur en tuttugu og þriggja ára gamalt fólk

konan í dalnum Monika á Merkigili og dæturnar sjö þetta er nú merkilegt með Hagalín hann skrifaði ofboðslega mikið af bókum hann skrifaði níu binda ævisögu meira en Knausgård gerði og og skáldsögur en hann er eiginlega alveg gleymdur höfundur í dag það er enginn sem les Hagalín lengur en þetta er bók sem menn eru

starta honum aftur aðeins konan í dalnum og dæturnar sjö þetta er sem sagt um Moniku á Merkigili í Skagafirði svona fulltrúa gamla bændasamfélagsins sem hafði lifað erfiða eins og þeir skrifuðu stundum um í Sovét þetta er svona

hún svona kemur öllum þessum börnum til til manns og gengur frá sér

laumast til að vinna meira en hún má fyrir manninum sínum en hún er náttúrulega mörgum í fersku minni ég meina það er ekkert það langt síðan hún dó ég meina langafi minn er í þessari bók hann er persóna í þessari bók þetta er ekki lengra síðan en það

er náttúrulega algjör

sagan af henni Moniku og virkilega skemmtileg aflestrar sko það finnst mér bara fyrir manneskju eins og mig sem miklar fyrir sér að fara í

sláandi að lesa um dæturnar sjö sem eru að ferja þarna efnivið í nýja húsið að Merkigili yfir gljúfrið og svona en hún talar ekki illa um fólk

Monika er fædd nítján hundruð og eitt og og á blaðsíðu tvö hundruð og tíu er í fyrsta skipti talað pínulítið illa um einhvern og þá er það fulltrúi ríkisvaldsins sem er leiðinlegur við þau og rekur rollurnar þeirra úr bitastæðasta landinu út af

ári seinna fæðist í næsta firði Tryggvi Emilsson og elst upp hjá sams konar fólki og hann kynnist einhverju harðýðgi og og grimmd

en allir sem að Monika kynnist eru eru

hjálpsamir góðir það er enginn drykkjuskapur í þessari bók það er ekkert ofbeldi í þessari bók allt frábært fólk bara ægilega duglegt

Hagalín eins og ég segi er gleymdur höfundur en hann skrifar mjög fallegan stíl hann skrifar stíl eins og allir eru alltaf að segja að maður eigi að skrifa hann skrifar skýrt stuttar setningar hann er til miklu meiri fyrirmyndar til dæmis heldur en Laxness eða Þórbergur þakka ykkur fyrir að vera hérna við förum vestur í Dali með henni Vilborgu Davíðsdóttur Vilborg þessi

staður heitir

við erum hérna vegna þess að þessa staðar er sérstaklega getið í frásögn Landnámu af Auði djúpúðgu það er sagt frá því að hún hafi verið skírð og vel trúuð sem að var auðvitað mjög fágætt á þessum tíma níunda öldinni þegar hún kemur til Íslands þá er heiðni ríkjandi það er sagt

þannig að hér hefur hún staðið með útrétta armana þegar hún baðst fyrir af því það þurfti ekki kirkju þá voru auðvitað engar kirkjur í landinu á þessum tíma en í þessum keltneska sið eða bara

þessa tíma kristni að þá dugði krossinn til að biðjast fyrir þar sem að krossinn er þar er fundarstaður Guðs og manns en svo hefur verið reist þetta tilkomumikla minnismerki síðar já þessi mikli kross er reistur hérna í sveitinni fyrir fimmtíu árum til minningar um hana og á hann eru

orðin úr Landnámu um komu hennar hingað

það er frásögn af því að hún er kristin en kristnin helst samt ekki eftir hennar dag og svo er saga af því hvernig hún er

já það er sérstaklega tekið fram nefnilega að kristnin hafi ekki haldist að frændur hennar hafi ekki haldið kristnina og þeir hafi síðan farið að trúa því að þeir

í þessa Krosshólaborg að þeir hefðu dáið í fjallið eins og er reyndar nefnt um fleiri landnámsmenn það kemur þessi sterka trú að þú ert svo sterkur hluti af náttúrunni að þú

hún hafi verið í flæðarmálinu í Hvammsfirði og það hafi verið gert vegna þess að hún hafi verið skírð og vel trúuð og vildi ekki hvíla í óvígðri jörð

auðvitað engir prestar til að vígja neina grafreiti en það er til sú saga sem að hún hefur mögulega þekkt og hún er sögð í elsta handriti Íslendinga sem er Íslenska

að Kristur hafi verið skírður í Jórdan

Jóhann babtisti eins og hann er kallaður þá Jóhannes skírari þegar hann Krist í ánni Jórdan þá helgast öll vötn jarðar þar af og þá skiptir auðvitað engu máli þó Jórdan renni í dauðahafið sem er aflokað stöðuvatn heldur verða bara öll vötn heilög af því þannig að þegar sjórinn flæðir yfir sandinn sem getur gefið okkur lífið en getur líka tekið það

er yfirnáttúrulegt svæði þetta er falleg hugsun en þú ert að klára þennan um Auði djúpúðgu hvar byrjar þetta sagan byrjar í Suðureyjum þar sem hún er fædd og uppalin eða uppalin að minnsta kosti hún kemur líklega frá Noregi með föður sínum og fjölskyldu sem að koma frá Noregi síðan er hún gefin í hjónaband Ólafi Ólafi hvíta sem var konungur yfir Dublin og hún hlýtur að hafa farið með honum og verið drottning í Dublin og fyrsta bókin segir frá því af þeim atburðum sem síðan verða á milli Ólafs hvíta og föður hennar sem lenda í bardaga svo bók númer tvö

er að hluta til uppvaxtarsaga Þorsteins

var eini sonurinn sem Auður átti og hún er líka svona saga af því hvernig þetta veldi vex á norðanverðu Skotlandi því að síðar meir að þá

gera Þorsteinn rauður og Sigurður Orkneyjajarl með sér bandalag og af því er sagt í okkar heimildum en við vitum svo lítið úr okkar heimildum en miklu meira

um þessa tíma sem eru þar núna í þriðju bókinni ertu loksins komin til Íslands með Auði þá er ég búin að byggja upp þennan aðdraganda að þessu fræga kvóti í Laxdælu sem er um það að

þegar hún hafi frétt fall sonar síns að þá hafi hún látið

og haft með sér allt

sem á lífi var frá Katanesi og svo er bætt við að hún hafi haft þvílíkt fé og föruneyti að menn þekki engin dæmi til þess að kona hafi komist úr þvílíkum

ófriði með jafnmiklu föruneyti eins og hún gerði má af því ráða að hún var mikið afbragð annarra kvenna það er aldrei talað um í okkar heimildum hvaða ófriður þetta var þannig að í fyrri bókunum er ég búin að teikna það sem þar gerist og síðan fylgi ég henni eftir núna frá Katanesi til Orkneyja þar sem sex

er gefin í hjónaband skoskum manni skoskum

og sögurnar segja

af þeim er komið kyn

eins og hún sé að fara yfir og setja niður hér er sett niður dóttir og

þaðan er komið þetta ágæta kyn síðan fer hún til Færeyja þar er önnur stúlka gefin í hjónaband og af þeim er komið besta kyn Færeyinga sem heitir

og þar tekur við mikil atburðarás því að hún lendir í sjávarháska við suðurströndina og þó bjargast nú allt en ég þurfti svolítið að skoða suðurströndina og velta fyrir mér hvaða atburðir urðu þarna og hvernig komst hún svo síðan segir sagan að hún hafi farið til Kjalarness til bróður síns sem hafði numið land þar Helgi bjólan hét hann það er svo einkennilegur einkennilegur árekstur tók mig langan tíma að átta mig á hvernig gæti eiginlega hafa átt sér stað þannig verða oft sögurnar mínar til að ég les eitthvað og það er svo skrýtið hvernig gat þetta verið og er einhver skýring á því það sem gerist er

í staðinn fyrir að bjóða hana velkomna með þetta fólk sitt og litlu börnin eftir þennan sjávarháska og ferðast langan veg yfir allt hafið hann segir ekki verið nú velkomin og komið og hlýið ykkur við eldinn og látið fara vel um ykkur elsku systir nei hann segir þú ert með tuttugu manns já svo kemur hún hingað og og nemur stórt land við Breiðafjörð já þetta er feiki mikið landsvæði sem hún leggur undir sig hún fer í fússi auðvitað frá Kjalarnesi frá Helga bróður

þarna á þessum tíma þá virðist vera að Snæfellsnesið sé það sé búið að nema það að mestu leyti og það er kannski skýringin bara á því að það er gríðarlega hættuleg siglingaleið hérna inn það er

skerjagarður sem lokar fyrir mynni fjarðarins og það þarf

kunnuga menn til að átta sig á ferðum hérna inn

gerir það að verkum að það er svona mikið svæði sem hún getur tekið síðan segja sögurnar frá því að hún hafi deilt til þræla sinna sem hún gefur frelsi það er enn annað sem gerir hana

sérstaka í þessum sögum sagt frá því að hún hafi gefið þrælum sínum frelsi og lönd og þetta hlýtur auðvitað

hlýtur að tengjast því að hún er sjálf kristin og kristnin leyfir ekki þrælahald á kristnum mönnum það er allt í lagi að þrælka aðra en ekki kristna ekki

þú skrifar þrjár nokkuð þykkar bækur um þetta en í rauninni eru heimildirnar rýrar ég reyndar hóf ferðina á því að ég tók saman úr öllum Íslendingasögunum og setti niður hvað er þetta mikið þetta eru tíu blaðsíður með einföldu línubili og tólf punkta

letri

í inngangi hinna ýmsu Íslendingasagna bara til þess að árétta það að hún sé

hún er nefnd í fyrsta kafla Njálu strax í þriðju línu held ég sem langalangamma Hallgerðar

já það þarf oft að skálda í eyðurnar en líka svo hafa líka

miðalda já mér finnst nú eiginlega ekkert lengur að ég þurfi að setja mig inn í

fyrstu bækurnar sem ég skrifaði fyrir næstum því tuttugu og fimm árum þær gerast á landnámsöld líka

ég er auðvitað búin að hrærast í þessu síðan hún setur niður kyn

sitt á Bretlandseyjum svo í Færeyjum og svo hér í í Dölunum sex dætur sem sonurinn á með Þuríði konu sinni og svo loksins

yngsta barnið sonur sem heitir Ólafur

sem er gefin í hjónaband er Þorgerður hún er gefin manni sem var á skipinu sem hét kollur og með henni fylgir Laxárdalur þá er komið kyn Laxdæla sem síðan segir frá í

er ansi stór persóna en svo vitum við náttúrulega ekki hvað er sannleikur í þessu og hvað er skáldskapur hefurðu einhverja tilfinningu fyrir því já

í hvað er kjarni málsins hvað hefur haldist í gegnum aldirnar

búið að velkjast í munnlegri hefð í þrjú hundruð ár áður en þetta sumt hefur fólki þótt mjög mikilvægt að halda til haga og sumt er stutt af fleiri heimildum eins og til dæmis þetta með kristnina nú er Laxdæla talar ekkert um kristni hefur engan áhuga á því og talar hún hafi verið heygð í skipi með dýrum gripum sem að hljómar auðvitað mjög stórkostlega en er ekkert sérstaklega sennilegt vegna þess að í Landnámu segir frá fullt af öðru frændfólki sem er líka kristið hún á systur sem

Þórunn hyrna hún var gefin Helga magra sem var kristinn landnámsmaður og þau

í Eyjafirði og það er sagt frá því að hann hafi verið blandinn mjög í trú hann trúði á Krist en hét á Þór til sjófara og

og þetta hljómar mjög trúlega fyrsta kynslóð

frá þér öllu sem þú hefur alltaf treyst á fyrir eitthvað nýtt þú

tryggir bara báðum megin það er mikið sniðugra síðan

Örlygur Hrappsson sem er sagður hafa byggt fyrstu kirkju á Íslandi undir Esjubergi á Kjalarnesi þau eru

og hún elst upp á Suðureyjum

þar er búin að vera kristni í tvær til þrjár aldir fólk þekkir ekkert annað það eru

haft viðurnefnið

minnsta kosti skemmtileg hugsun sko það gæti líka þýtt eitthvað annað með aðeins öðruvísi stafsetningu en ég stakk því svona inn í systkinakrytur á milli þeirra vegna þess að ég þurfti að undirbyggja þessi átök á Kjalarnesi strax í fyrstu bókinni þá læt ég þau slást úti í móa systkinin og læt hana læt hana stríða honum á þessu þetta hljómar eins og þetta hafi verið bráðskemmtilegt verkefni þetta er búið að vera gríðarlega skemmtilegt ferðalag og ég veit

í haust komu út tvær skáldsögur eftir enska rithöfundinn það eru Frú frá nítján hundruð tuttugu og fimm í þýðingu Atla Magnússonar frá nítján hundruð tuttugu og átta í þýðingu Soffíu Auðar Birgisdóttur þær bætast við tvær sögur sem til eru eftir höfundinn á íslensku sérherbergi og út í vitann sorgin í fyrstu persónu er safn ljóða eftir kóreska skáldið un í þýðingu Gyrðis Elíassonar er stórskáld sem hefur lifað hörmungar þjóðar sinnar á tuttugustu öld gyrðir ritar formála þar sem hann segir meðal annars frá því að hann dvaldi á sama hóteli og Ko un en áræddi ekki að yrða á hann á menningarhátíð Seltjarnarness á sunnudaginn klukkan þrjú verður dagskrá til heiðurs Jóhönnu Kristjónsdóttur rithöfundi meðal þeirra sem tala á hátíðinni eru börn hennar Elísabet og Hrafn Vera og Jökull langömmustelpan Embla og Styrmir Gunnarsson ritstjóri það var mamma hafði mesta ímugust á hún var á móti kommúnistum og hún var á móti fyllibyttum og ég var ekki alveg með á því ég skildi ekki alveg af hverju hún var svona mikið á móti kommúnistum og í dag var tilkynnt um bókmenntaverðlaun Tómasar Guðmundssonar þau hlýtur Jónas Reynir Gunnarsson fyrir ljóðabókina Stór olíuskip en svo vill til að Jónas er líka með skáldsögu sem er að koma út hjá Partusi og heitir millilending og

fyrir mánuði kom út leiðarvísir um þorp sem er fyrsta ljóðabók hans þannig að það eru þrjár bækur á já þetta er alltaf

skúffan á skrifstofunni opnast þá bara dettur allt út greinilega

þetta var ekki beint planað en svo svo hrapaði ég á þessi verðlaun þannig að þessi bók bættist við stóru olíuskipin hefurðu verið að skrifa þetta allt saman í einu eða hvað ég skrifaði millilendingu og olíuskipin samhliða dálítið og fannst það mjög gott fannst gott að fá svona

í hinu þessi ljóð í

þau hjálpuðu þau opnuðu fannst mér á eitthvað sko mér fannst ég vera svona að tjá mig mjög mikið í þeim sko og skrifa um tilfinningar þannig að svona bara fyrir mig sem sem manneskju ekki síður en höfund

mjög mikilvæg bók að geta stokkið svona farið svona á milli já já og líka eðlis sem þetta verk var fyrir mér var þannig að

fann einhverja mjög góða tilfinningu við að skrifa

hjálpaði við hitt líka en hvað ertu að skrifa um í skáldsögunni það er vitnað í Hallgrím Helgason hérna á kápunni sem segir að þetta sé hann hafi drukkið í sig bókina þetta sé bók um dimmt dimmt og grimmt þjóðfélag já þessi bók fjallar um Maríu sem er tuttugu og tveggja ára og hún býr í með kærasta sínum svo hætta þau saman og hún

ætlar að flytja til Danmerkur þar sem pabbi hennar býr og stoppar á Íslandi í einn sólarhring öll bókin gerist á þessum sólarhring og þetta er svona þetta dimma og grimma var svona það sem heillaði mig við þennan tíma þegar maður er rétt skriðinn yfir tvítugt og sér fram á það að þurfa að verða fullorðin manneskja og fer að taka lífinu alvarlega einhvern veginn ég sá þetta sem bæði mjög fyndinn skrýtinn

leikur í þessu maður lítur til baka og og manni finnst maður hafa verið hlægilegur kannski en mér fannst raunverulega að undir því öllu saman væri alveg alvöru þungi sko alvöru krísa bara

að leita að merkingu en þetta er sem sagt millilendingin hún kemur þarna til Íslands og stoppar við en þú ert Fellabæ við Egilsstaði

og nú ertu með þrjár bækur þá er kannski ekki tímabært að spyrja hvort þú fáist bara við ritstörf þú ert varla að gera mikið annað en að skrifa nei ég sem koma vonandi út bráðum kannski vonandi ekki þrjár á næsta ári það er fullmikil streita til hamingju með verðlaunin Jónas

ég var svo heppinn að það var Ragnar Helgi Ólafsson sem gerði kápuna á stóru olíuskipin og Halli

stílhreint og fallegt en þátturinn er búinn hjá okkur í kvöld þakka ykkur fyrir að horfa